<hesitation> min kaa wayde telee ɓuranikan wayde jimi, sabi telee hannde hannde neɗɗo ƴeewataa ɗun no telefooji ɗii ngorri fey. Aɗe waawi ñallude faa hiira tawee e dow telfoŋ maa ngonɗaa, a hasinndinaa e tele. Telee saŋa muuɗun saami. <noise>